في مرة من المرات لقاو مفتاح ينجم يحل أي باب، ويا فرحتهم اللي لقاو المفتاح هذاكا خليو يدورو على البيبان الكل وقت اللي تبدا العباد ماهياش في الدار يحلو هوما الدار ويمشو يسرقو شنوا يحبو يهزو شنوا يحبو، يمشيو للحانوت متاع سايغي يهزو من عندو الذهب بالكل يمشيو للحانوت متاع الخضار يهزو من عندو الخضرة الكلة والغلة كلها.